Bgiisi bñege, aɓuni ggíti giinda go ge de, glimbiri gŧeeli gommu, umada wi ɓéŧina uga wi ñaa gbúuta. Byuusi, umada wi ɓéŧina unan wi ñaa gbúuta, Bo wentele blobo, be fana bin ngiisi bñege, sirtu ngi bgí bñegin gwaha. Be blobo ma mada ndaani, unwéli bi, ndu uloti bi han bguul fan fan unan bi jéti ndi bjoolo mo. Ugaa bñaa aga siigi, ndu ugaa bi gwaha goo ge unbiiŧa agaa yoorri ginŧila. Iyoo, bina blimbir bo, be bñegi bfúŋa, bi ma gii gyuun gembe, ndu unsiig bi, ndu yaa fan ma unjéti bi han bguul, unan bijeti han bjoolu uga siigi, wammu wammu bfúŋi biindi ma bii ttin ha dos.